Di chama ma alugut ava bik mucheves da chama lugut ava bik da cha tamon sanget da ut ma a ving bingda da a lugut da ut tatha lugut da muchaves da thi bung ut pe ve kama slamarki. Thi bon gama a rura ve vat kama slamarki nacha ma lugut. Sik ka chalan cha ngat garacha ve vat kama slamarki ura pe vakama slamarki. Ma utet uthi ma <hesitation> uthi slamar peve. Uthi slamar na ut kenga ve. Daka sik ka chalan cha muchaves ma chlan arura ma chlan ia chesengia ve va vet klan ma tha tetha lugut pe va vet, de vathe vik da tha te pathem gama a utha ma lengnge ithong ma ve va vat de klani cha ut tet lugut, klan cha mali chlan chaun bethemna sa chule sa chlan vagi chlan cha u dat lugut de u dat lugut pe va vet sa ithi vongam ba ma git <hesitation> da the da thi vongnun sa chlan a glan kama de thi themu nanget de va sa thi var cha asik un dathana chlan da ithik. Sa ivongdem ba chama si pen ura chama git sa thi tumu nget de va sa thi tumu nechama mesmeski ma morki va sa chula sa, tes mugurep munun dak tibeng dichi ma thi ves ki metha ma mudum. Da thi beng menechi de ne ve kama dichi avek pik. Ura chlan chama <hesitation> auna ma meletka, meletka ma segek ma thiut mecha de chule tima kusek kama ithak matse manaska ma segek <hesitation> klan eraka athusmeska chathes sa chule sa cha von ga ma levep ki de ve chas pet kama matse met kama matse metka pik ma usek kama segek. Achek kas sa chule sa achek chalan a vik sa chule gisnecha sot ne chama mesmes sa chule sa chlan a vik sa neuam ides ideki necha necha mesmes ides mugurep mes de sot sa chule sa utmo utnes kama mesmes ma chlan cha mor klan a vik sa utes ka mesmes mugurep mes sa ithi banga nema agit ma chlan cha thi bondem betha nget de thi vonechaum <hesitation> pe va vet sa thi bon nechaum de choki thamo thi vonnachaum deng be ma sot nechama lugut a bik. Abik ma na nget na ve va vet ma chlan cha ut aucha ithang ma ut thi tek ma nget pe va vet. Daka cherang ma neve va kama slamarki de veng bek thi bonana ve vet slamarki saule sa ngia thet save sa va vet sa thi vongda nama mesmes sa thi ves tima chi kina na mesmeski mugurep mes sa thas <hesitation> sati sot da kama thangnametta di thi bondem betha tha nechama <hesitation> ane keng a veng de thi bondem betha tha nget ma atha va dul a veng. Ma thi bodum ba nget. Tatha anget sa chule sa thi bodum ba tha va ma ruchavek na tha. Dek ithut do ut tet legut klan a bes unecha bongem kok ka ut tet legut klan de sot. Kusek ka ani da na chlan ma athek ki von dini athek kavong da levepki inavuk. <noise>